أولاً الإضاءة, ونتأكد من توفير كمية كافية من الضوء, ثانياً الري, وري النبات بانتظام, ثالثاً التسميد, واستخدام سماد مناسب لنوع النبات, رابعاً االتهوية, ونتأكد من وجود تهوية جيدة للمكان, خامساً, تنظيف الأوراق, و تنظيف أوراق النبات بانتظام نزيل الغبار, ومراقبة الآفات, ودرجة الحرارة شئ مهم جداً.